<hesitation> punna nakke <hesitation> parallu mento inni hp a ka masalah na <hesitation> anu to <hesitation> zaman sekarang intu tinggi mi <hesitation> teknologi a jari harus mentongki angnganu minahang ri zamanga jari inni hp a parallu todo ka masalah na to <hesitation> ngisse ki sihubungi rung anua urang-uranga punnaa tu lerea to <hesitation> urang-uranga ri kampong apalagi puna lampaki <hesitation> lampi ki ri kampongna taua <hesitation> na are <hesitation> na riek uranga kunjo pasti ri hubungi i jari punna apalagi punna lampaki anu <hesitation> merantau ri kampongna taua na arakki sipakbicara rung anua <hesitation> tutoayya-tutoayya ri kampong <hesitation> urang-uranga ri kampong pasti <hesitation> battu anu pi <hesitation> hp pa-hp pa iya <hesitation> apalagi anu to ngisekki pole sitte tanja <hesitation> ka riek mo sekarang rikua intu anu vidio call ri hp a jari ngisseki sitte tanja intu pole apalagi anu <hesitation> sekarang gampang maki ngitte anu <hesitation> informasi <hesitation> ngisseki ngitte informasi anu to <hesitation> informasi politik ri instagram informasi ri kampong <hesitation> injo punna nakkua <hesitation> nakkua nakke ri ka <hesitation> anu ri mange ri kampong <hesitation> kutte kaleji pesbuk <hesitation> kunjo nguppa maki barita apa kejadiang ri kampong <hesitation> apa acara ri kampong beuh lohe jari parallu mento i apalagi yutub yutub <hesitation> gugel injo <hesitation> lohe todo anunna <hesitation> apa ngisseki nguppa informasi <hesitation> apalagi punna riek tala ri isse tala ri isse to <hesitation> tugas battu ri doseng to ngisse eng ri bukka kale ji anu <hesitation> gugel ri ise mi ri suroi apa la ri hoja riek ngasek ri gugel pasti ri uppa i